Ngom karena so ronga ene ge besi-besi sedaba pang, besi-besi anggena ngom pake ena gena maha ngom sinanga nyao, sinanga rica, se bawang coma tomate la so gahi dabu-dabu, so gahi uge, sedaba so gahi nyao karing. maha pang anggena rasi ngom so apke gahi bira, so pake sahu ake, so pake gahi daso ngan, so pake gahi koi ngan, coma so pake gahi ngan sou